हमें इंग्लेंड कोई पूर्या मिचे नावनी बुलते आभेने तू ती वाइड़ो नी कोई ती भी तोसलो । जू काई हाई कोतलो जापान काई काई कोतलो लाग। काई काई कोई पूर्या मिचे ना। हमें इंग्लेंड कोई पूर्या मिचे नावनी बुलते आभेने तू ती वाइड़ो नी कोई ती भी तोसलो। जू काई हाई कोतलो जापान काई काई कोतलो लाग। काई काई कोई पूर्या मिचे ना। तु घुणो चेटो घुणो उच्छो जाई। छूटे ने वो बोलते जतो जतो जतो गढ़ो।